Ae ka, da sara maro e maro karazany io mahafaky misafidy anao am'izay, izy io zany ilaigny zany e nama mba hagnampy anao ame raha anao fa izy zany sy mainsy misy raiky tokagny sinitry hizaranao e raha aby aby aminao, fa misy zany an-dakilasy any anao mana-nama, mandeha mivavaky anao mana nama sy voatery hoe miaraky mianatry aminao igny, lefa ampesagny agny koa anao mana nama satria igny miaraky matetiky aminao, miovaova arakaraky izay zany.